هو، پينګوینان د مرغيو يو ډول ګڼل کېږي. هغوی وزرونه لري، خو الوتل نه شي کولای. پينګوینان په يخو سیمو کې ژوند کوي او ښه لامبي. د دوی بدن د ساړه هوا لپاره ښه برابر شوی دی. نو که څه هم دوی ځانګړي دي، خو لا هم د مرغیو له ډلې دي.